Si 'hiaj únj si chá únj nga nihia chuhua chiñán únj min nnun stila a'nín nej riñan 'ngo hia'aj kwenta ki'hia nej nuta, kwenta chiñan' cha hia'aj ni riñan 'ngo neninj chu chu runen min utin' nej, min ku'naj neninj riñan ta min a'nín nej nnun kwenta chiñan' chaj ta min bij koj xáa únj chruhua chiñanj únj, ba taaj nej ni kwej kin titín nej hiaj nari' nej 'ngo sopa nej 'ngo rosi nej nari nej riñan nej kantu a'nín nej kwej kin, kwenta tukunaj xaj ni hiakuj ba taaj nej titín hiakuj ni síj ni nari nej nga rosi nej, bé kwenta ninin chaj bé kwenta tukunaj chaj ataj taaj nej chuhua chiñán únj, ta min ka'i rasun cha únj nga nihia chuhua chiñánj únj nan, nej si min kihio ataj nej a'nín nej riñan kantu chuche bé man kantu chuche chaj nej ngaaj, ni hia'aj nej ba ka'i riñan hia'aj si min hia'aj hiu'bí nej, hia'aj nako nej, hia'aj rongo ata nej nej nej nej ta 'ngo 'ngo hia'aj ta chá nej, nga 'ngo nihia kwenta chiñan' chaj rá nej.